كان تعرفت على واحد في حفلة <hesitation> باش نقولو <hesitation> من وقتاش تحب مثلا الممثل هذا ولا المغني هذا انتي زادة تحبو شنو احسن غنيات تحبهوم انتي منين جاي ناخد من عندو حساب فيسبوك نتاعو ولا أنستغرام ولا الواتساب ولا اللي هو باش نولو نحكو ديما مع بعضنا <hesitation> نحكيو شنوا فما جديد <hesitation> كل شيء.